Iblayoka otromo bol uto do mekre me we iblanyo me wete iblayo do iblayo ikpote do mikro mitie mekro mediya do mekro medieki me de ibiay medeya mikrometa esy mikro mikpro idede mekro medeya iyoimunu me mimene vamidiya